باش تنظف الفرن لازم تنحيه من التريسيتي، تجيب سائل خاصةبالتنظيف، و قماش خاص بالتنظيف و تنظفو كامل في الأماكن اللي فيها وسخ وتعاود تمشيه.